إذا بغيت تعرف شخص بشكل أفضل ممكن تسأله عن شغفه في الحياة يعني إيش الشي اللي تحب تسويه أو تحس إنه يمثلك. بعد تسأله عن أكبر تحدي واجهه وكيف تعامل معاه، ها السؤالين يعطونك فكرة عن اهتماماته وشخصيته وممكن يتفاعل معاك ويدخل معاك في نقاشات وسوالف وتتعمقون ويخلي النقاش أعمق.